Na gun nə kumsili, n tikəgagən jʊ mə maalei mʊr betəlɔmi təbo nɔɔlimi sənə maa keli. a daa Kwaama woi nən buu Kwaama gəm kang da ga gung nən a fiyodəli. A nə guni nə kwama shenani kənki, bə bəbkɔ maajigɔ dwiyeni bə you fe? Nə kiyo a daa kul ni nə sule woi nə yɔ wo pər gwam nənɔ kaman kumo dwiyeni, kambi a su a twam dwaam, kambi a su a. twam nuyila, nə təga dul nənɔ, na yɔi a daa maajigɔ gəmi nə kiyola katintinɔle wo kwang kwang jʊ nə bəlei nə kiyo kel a langən bwangən Kwaamai, ya nə bənkale nəngən, nənɔ betilɔmi nənɔ nɔɔlimiyo. Na nə maa nə kwami nanə gun nə yəla nə be nə kwami a mʊgɔ lɔng, be nə təga maajigɔ. Bwenɔɔligɔ a mʊgɔ lɔngi kula təmole, kambi mʊ kəlagəle, bi sala kəshigɔle nə fe maa jəjalən nə jai na nə kwami nə maa keligi nə yəla ya nə dadai. Jʊ nən maale kowanne təm seltəm.